mɛ yiro un tɛ uwe na to in lena be o cunu na abe o a nunɛ-ro o ɲon'on mana o ɲon'on sara ho dimiyan un ma bara'ari o matete biye wure biye wure o wo han mɛ mɛ ho dimiyan nɛ yɛ nice nice nice oɲan dɛɓɛrɛ oɲan dɛbɛrɛ o baba matete in mi jisa bo woo be mide un fara a a fara debwenu na a han o ani debwenu han o ma si ani irisi o be suma be suma na a o we le a o zo hɛra ni zin ni ce o boɲan na